Faa weer oo heɓa no jooɗoro gasiri e ndeenaangu. Sabi jonde weer wanaa huunde yaafunde. Kaa ɗun kaa ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Warmano du <hesitation> ko ɗun faandoraa koo laatonoo ɗum sabaabu lobbo. <noise>